Lo que kauk mas nixiñ kuma nunu de rapu se l'ej ngum'au l'eje pues kauk nunu <hesitation> kuten de mi jay kauk de peuk pu l'eje kuten mamit juy ya pep ndu'ue pero como rajuik nipep em mbak'ajay va majau pus lembu bunjuan jay buruan pus lanu'u kunji se rapu kutap napu ngum'au jay kutap n'jei de napu ngum'au pus lanu' kujui jay pu l'us buruan tu'uey jay kua nge'ey tos kujuy lanu'u pus es kul'eng porque l'eje que es re kanjet re n'iat rajuik nipep mbutju nanjaung saria lo que es rik'ia pus kujuy l'e kul'eng saria jay ba'aus saria jay lo que es lo que saria jay pan es rapu pu l'e de lo que es nda kanje jay lo que es sania galletas mi'ia rapu l'ep lo que es nda kanje pero es cuando kauk lanu'u que jay munujum munubam kange'em pues es kinyie mejep ngusaung kujupu ya kua lat'ey lal'eung mi'ia rapu lanjau y ya después lamateiñ pero kipu lanu'u si rapu kul'us se kauk tuba pus lanu'u que si jay ba'ey batsajau de pu xichajaut mi'ia de pu xinyijil bat'ey batsajau kara jay mi'ia bat'ey lo que rajuik nju'u peuk bat'ey batsajau napu xichajaut bum'ejep rapu ndung kutung que kiajay ndeu mas kiajay ndeu de lo que kauk jay nu'uey kuma ndariuk kujuy es bajau re rinyiji kujui lanu'u rajuik es kuas lju'u kul'us rapu kutung y bat'ey l'e y ya después bakejep napu napu nuy tsukuet njey tsukuet napu nda jay dos tsejep entonces kujuy kauk lanu'u es lje'e. L'eje re batsjau l'e porque rajuik l'eje que n'iat pu xikit njaung rajuik lo que rajuik batsajau porke rajuik bak'ajay per kauk lanu'u l'e como jay tres bat'ey l'e porque ya después napu statujum kunju se bat'ey l'e rajuik pus karat si bat'ey kjet con kasas con rimbiay bi'iat rajuik es mi'ia ngusaung kat cuando rajuik rapu manat'ey natsajau porque rajuik bak'ajay de kunji kaung kujuy se kuam y ya cuando lanu'u rajuik nipep mbumat jay mat mbaljaiñ napu kutap dia de kupu kinyie kil'iam si no que es cuando statujum ya ndanup mabutjung nanji ngum'au jupu rama jay napu ngum'au se ljep kupu ya jay rajuik mat baljaiñ sania jay lo que es saria ndung sania corona pero nipep lanu'u ja mbubejep saria de lo que es rajuik kupu ndutsajau si no que ndajap rapu re mat baljaiñ de kunji kaung se lanu'u rajuik jay ya rama bupup ljaung rapu para makal'ung ne si es nda kanje ndumje o nda xiki pus rajuik es manaljaung sania corona de pa kanje y si es pa xiki pus ljaung es pa xiki y kauk lanu'u que es pu bakja kunji pero chu ya nipep lanu'u peuk bakja porque ya nipep larua pero pumbu se karat va lem bak'ajay pus lembu batsajau a y maiñ lanu'u que l'e que lau l'ejeun re kimbiu porque kupupu ma lichajaun que ya es rajuik l'e cuando ndul'aiñ nda kimbiu. Bueno de napu ngum'au se tsejep mung kanje pus rapu kauk ndajap lanu'u que es jay bueno lo que kauk jay nixiñ kuma lanu'u pus es ndajap de kunji kaung pu nixiets batsajau y antes kauk lanu'u que batsajau rajuik es jay kua lupup rama jay tsajap saria para que ya cuando lakejep napu kunju cuando rama bupup tsajap saria para kua manatsajau jay saria obras o saria jay lo que juy kua manatsajap es mes de napu ngum'au lje'ep kupupu kua lupup rama tsajap para kua laju'u lama'a cuando lakejep napu ngum'au se tsejep mung kanje entonces peuk pu l'eje kujuy kauk lanu'u de kunja nixiets pus es batsajau jay bi'iat pu de kunja y kaung se tubam pus lanu'u es jay l'ajam ne naba'aik mbaik kua bupaik chi'i jay sania o kua lalejeiñ kuos o mje pa mununam y lanu'u pus rajuik tibiaik batsajau y ya kaung se kujuy va mas <noise> kauk lanu'u pus ya kua lupup rama liyiung que lumey quer xuit <noise> manateje para kujua rajuik <noise> jay kada se kua ndu'uey nixiau pus lumey ker xiut <noise> manateje y maiñ batsajau <noise> lo que jay jesús antes juy peuk ndu'uey nibijiu mi'ia rapu bat'ey batsjau bat'ey batsajau mi'ia rapu ke l'on ke pebakja jois xint'ui juy se xiki mejeu kutau kunju pu rapu kaung tuma'am de rapu ngum'au que juy nibijiu. Entonces peuk pu l'je juy kaung ya rama bat'ey batsajau lanu'u napu chi jay kipiay chiljiua la'u rajuik tsejep rapu lanu es batsajal saria jay mataung saria frutas lanu'u de vali rapu batsajal y lijiañ jay mi'ia rapu tsejep kipiay chiljiua batsajau de kul'eng xinjing rapu lanu'u maiñ batsajau lo que es kipiay rapu lanu'u mas rapu mi'ia rapu re batsajau y sari mjiung mi'ia y arroz rapu lanu'u lem batsajau porque es rapu re mas lem lu'uey jay lanu'u y bupup rama l'en y ya a veces ljut mi'ia ne ngutsu'e l'eje antes rapu pero chu kaung ta'ejem es piñata pero antes l'eje es ngutsu'e napu lem kauk nixiñ nu'u pero rapu mi'ia l'jut kaung se mas l'in tatun y ya bi'iat kujui l'en re ba'aus pu xikit ya cuando manamat tueiñ per maiñ lembu batsajau oracion cuando kua jai bupup pus lembu batsajau ljau bat'ey nduot ljau que kujua kua luma'a y ya cuando jay manapup manal'en re kichꞌijiñ pus batsajau oracion para que kua laju'u para que dios juy lan'eiñ mi'ia rapu kichꞌijiñ se juy pake lakejet pus kauk rapu re lanu'ut y nipem lanu'u mas peuk pu batsajau pumbu si batsajau rim'iejep rajuik per nipep lanu'u peuk bakja kupu bat'ey batsajau.